زه د ګیتار زده کړه غوره ګڼم ځکه چې اسانه او هر ځای یې اخیستلای شم. ګیتار د بېلابېلو موسیقي ژانرونو لپاره ښه دی. پیانو زده کړه ګران او وخت غواړي. نو د پیل لپاره ګیتار زما خوښه ده.